يا وليد أنا عارف والله إنك خايف من الطيارات، بس والله صدجني مو مخيف مرة زي ما تتصور الطيارات أمانها عالي جدًا، وأنا مسافر كثير وأحسها زي الباص، أجولك حاول تفكر في الأشياء الحلوة اللي بتستناك في السفر، وأأكدلك إنك بتستمع بالرحلة، أجولك على شئ خلينا نسوي خطة جبل السفر عشان ترتاح أكثر.